تنظيم عدد كبير من الكتب، نبدأ أول شيء بفرز الكتب ،وبعدين نحدد المساحة وننظم حسب الحجم ،أو اللون نستخدم الفواصل أيضًا ،وتدوين القائمة، تجديد التنظيم، وبهذي الطريقة راح تكون كتبت مرتبة، وسهلة الوصول لها.